أفظل ألا أكون مضطره للنوم لإن لو ما أحتاچ أنام أقدر أستغل الوقت في إنچاز أشياء كثيره سواء الدراسه أو القرايا أو حتى قظاع الوقت مع الأهل و الأصحاب الأكل مهم بس النوم ياخذ وقت كبير من حياتنا.